היא פאלחקיקה <hesitation> כאתג’יני לא יסח’ אלח’לוקיא אסתע’מל אלח’יואןין לאגרاض תרפיה, בחאל באלניסבה לסירק וחדיקה דיאל אלח’יואןין כאתסמא בחאל להווסג’ן ואלצ’ורוף האדא אלמראת כאתכון קאסיה חית סכ’יב יוופר לאלח’יואנין אלצ’ורוף בחאל אללי כאתעיש פאלטביה לא מנח’יה וולה מן נאהיה אלחריה דיאלהא.